Pues nare ratiazia th bgel, ni gatiaz sa diez horas ratiaza nu guel per ni nana rni raba gidutiaz nú vel na re ho cada ocho horas ni na pur gëtiaz nú velna, casi a vez diez horas ratie’za.